பால் பல்வேறு வகைகளில் வருகிறது, ஒவ்வொன்றும் அதன் ஆதாரம், கொழுப்பு உள்ளடக்கம், செயலாக்க முறை அல்லது தாவர அடிப்படையிலான தோற்றம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தனித்துவமான பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது. இங்கே ஒரு கண்ணோட்டம். விலங்கு சார்ந்த பால். பசுவின் பால். முழு பால்: சுமார் கொழுப்பு, பணக்கார மற்றும் கிரீமி உள்ளது. குறைக்கப்பட்ட கொழுப்பு பால் முழு பாலை விட குறைந்த கொழுப்பு உள்ளடக்கம். குறைந்த கொழுப்புள்ள பால் குறைந்த கொழுப்பு, இலகுவான சுவை. கொழுப்பு நீக்கிய பால் கொழுப்பு இல்லாத, நீர்நிலை அமைப்பு ஆனால் இன்னும் ஊட்டச்சத்து நிறைந்தது. பச்சை பால் பதப்படுத்தப்படாத; நன்மை பயக்கும் பாக்டீரியாவைக் கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் ஆரோக்கிய. அபாயங்களைக் கொண்டுள்ளது. ஆட்டு பால். பசுவின் பாலை விட க்ரீமியர், இயற்கையாக ஒரே மாதிரியானது, சிறிய கொழுப்பு குளோபுல்களால் ஜீரணிக்க எளிதானது. ஆட்டு பால். புரதம் மற்றும் கொழுப்பு நிறைந்தது, பொதுவாக சீஸ் தயாரிக்க பயன்படுகிறது.